لانشاء بريد اليكتروني يجب عليك ان تدخل الى موقع الالكتروني الي- الدي يخولك لانشاء البريد ادخالةمعلوماتك الشخصية كاسم لقبك رقم هاتفك عنوانك تختار حساب يكون يساعدك في عملك او اي شيء تعطي دلك الاوامر للحاسوب <hesitation> يعني بعد دلك تحفظ كل هده الاوامر وترى حتى الكلمة السر <hesitation> والعنوان الالكتروني لتستعمله مرتا اخرى عندما تحتاجه